شوف، أعرف إنك خايف من الطيران، بس يعني حاول تفكر يا أخي بإيجابية شوية، الطيارات دي- دي وسيلة مواصلات، وكمان أكثر أمان في العالم، يعني ممكن تبدأ برحلات جصيرة وتزيد تدريجيا، وأهم شي يا أخي تخيل نفسك في المكان اللي بتروحله، اللحظات الحلوة اللي بتستناك هناك، واللي بتعيشها.